די וועג צו מאכן א פשוטע, ס'ד- ווענדט זיך וועלכע זופ, א זופ טשיקן זופ, מ'ווארפט אריין אפאר וועדשטעבלס, מ'גיסט אריין וואסער און מ'האט א טשיקן זופ. אויב מ'מאכט מער א סקוואש זופ לייגט מען אריין וואסער מיט סקוואש מיט צוויי דריי געווירצן און מ'האט א סקוואש זופ. <hesitation> סיי וועלכע זופ איז - ס'זייער גרינג צו מאכן זופ. מ'לייגט נאר אריין די מעין זאך וואס מ'וויל ס'זאל זיין מיט וואסער.